Papua niugini lalonai, gabu namodia na, momo herea. Ororo'ai o kone'ai o davarai o, na gabu iboudai, gabu namodia na momo. O lau lagani tai na diho nala lau sinagu ena hanua, alotau. Nala unuka, nala neganai ai hanoboi akau beh gabu, hairaina na doh asnaitaia. Amahuta. Ai beh kadam a'gui, ala, kadam a'hanaia, hanua, alotau. Ena adiho negana gabu beh doini hanoboi beh gabu doh asnaitaia. Ala ahamauta. Dabai negana natore, doh asna aniani lau tamaka na'kara lau daka nakara lau navareai town. Bai nala, na, hanua town'na baina itaia. A raka neganai, padana taina mia daudau amai, ruma- rumam ela bona town. Toma, aeae dan bo'rakaia dibam. Bena na'raka nala dabai, nala neganai ruma taudia <hesitation> noga negan lau <hesitation> tahuguva lau beh taoniai na'loaloava. Gabu na'heroava. Gabu na itaia neganai dia, gabu dan ma taina ma idau. Ida edia war memorial evana hari, tuari, Tuari dakadia spots dia, tuari gabudia na vaitan monament ekara beh nu- unu gabu na taina- taidia momo. Maedia hari ipidi gunadia bona tanka bona unu bana gaudi. Na lau da, dabadabai nala beh unu gabu na ero- na- na seveidia na- na loadiava. Na loadiava bona, hora gauna naitaia ten o'clock da, na'raka nalou ruma. Na lou ruma neganai, lau sinagu egwa oibe edeka ola. laube hanua- hanua nama beh nauram hanua hairaina baina ita. Ena, lau sinagu ega, oise olalom beh edebana namo evana. Lau sinagu nahama na hanua na, dia hanua haidia bamona ina ma, hanua hereana ta. Ena- ena gau bounai mia. Davara bolaom mai gwarumena uda bolaom mai vamuna. Idia dan ma birum taudia beh, diana moni de- ediai na dia, se- seb- seh bisi laia momom naheto. Idiana, uma gabu maurina bona kimai bona labana. Diana unu mauri ai doini mauri laiam. Ini sene maurina na doin unukai, taina naitaia, doini ia mauri laia. Bena, una gabu- na gabu ona, Daka- daka dainai tourist unu gabu laom na una, war, hari tuari remains, tuari dakadia ipididia bona, daka. Bona nu tourist haidia emaim gaudia dan ma tubudia evana, vavadia evana nubana idia dan ema hari tuari daidiai ema unukai emase bena unukai guridia. Unu daidai na, nao taudia hari, tau kurokuro evana nao taudia emaim neganai, diana unuka elaom beh unu, daka una dan ma, tourist edia, nao edia, laolao gabunata. Laolao, o vadivadi gabunat o loaloa gabunat. Ia nama mai hairaina, ena davara dan ena, iseise bon ena daka ibounana, vaitan, dakadaka ouram ba- bat- batahua evana ba- boura heniam gauna na unukai na bo'davariam. Na dainai na hanua- na hanua alotau ah, <noise> kei aina na hanua alotau na town. Toma lau seh nano- aise a- noho laiam hanua hanua maragina ladana na, divinai. Divinai na nea- iana fourty five minutes, town bo'rakataniam bo'daem, hanua. Toh unama uda lalonai. Aibe unukai, bus fare evana highway motukadia a'peidiam, a'gium adaem. O bema vava- am- bema ai vavamai ediho emaim negai ena motukai aguim da, adaem hanua. Toma hanua dan ma doini, dia hari mosbi ai tanohom bamona mai edia power gau ibonai. Diana doini, sene maurina doh <hesitation> mauri laiam. Tada gavemani na doh taina edia, personal interest <hesitation> entertain'idiam dainai, development bona services na nu gabu na seh reach'idiam. Seh davaridiam. Na dainai da, hanua na doini diburai, doini lampa- lampa <hesitation> gabum, doini lahi <hesitation> karam, da nube, edia, diari. Hanoboi kahadiai beh edia diari beh una lahi'ai eabim. Bona daka. Toma, power hari doh sedae sela. Power, hanua doini namo. Hanua feivana. Ena doini, ena- ena environmental status na doini namo. Tauma eh, umam, <hesitation> labanam. Toma hari logging- logging <hesitation> karam taudia, timber eho- ari- au eutu taudia seh amai au iboudiai <hesitation> utudiam bena, aida, unuam amai, vamu, udai <hesitation> nohom gaudia na <hesitation> luludia vareaim. Ma hekwarai taidia ma, hanua taudia <hesitation> henim, baie vareai baiela baie, vamu baie tahu. Na dainai da, nada amaiai, Hereva sisina bema gavman seh baine, itaia davari neganai please heduru taina doh, bae heni vasi na, hanua, hereadaena evana hanua namona, o evana, unu hanua taudia ediai.